إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد، لتثبيت التطبيق عليك أن تفتح متجر جوجل بلاي افتح تطبيق بلاي ستور ابحث عن التطبيق الذي تريده، ثم اضغط على زر تثبيت، قد تحتاج إلى منح التطبيق بعض الأزونات للعمل بشكل صحيح فعل جميع الأزونات، أما إذا كان الهاتف يعمل بنظام آي يو إس افتح أبل استور ابحث عن التطبيق الذي تريده ثم اضغط على زر الحصول قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور، وبكده تكون نزلت التطبيق إللي تبيه.